je jaya'ay oy, oyjë este tyakat's neyb maxkapëp, tokatyë je jaya'ay iukë mëdypëdxik xondak a xyantëm oy myad mëdyakëp pero ko'o jëbom o wi'in xë, jada'ok ajo'otmatë, ko'o ti'i më mëyëjtëwëb o ko'o ti'i mëmëtmëdyakëp ajo'otmatë këxë yat'soy kap oy nyaka mëd mëdyakëp ajo'otmatë këxë yat'sowëp, kap oy nyaka madmadyekänëp asi que ëjt's jaya'ay ajtëm takat's okëm janam jat'sopy kap ëjt's tuk tu'uyë dun jedun wi'inmaynë në mëdajtëm.